كنت بلعب مع اخويا الجميزة، وكنت على طول بخسر، هو الي كان بيكسب على طول، فحسيت ساعتها اني معنديش حظ واصل